أصل الكون في رأيي شئ معقد ومش سهل نحدده بدقة، في نظرية علمية تقول أن القول بدأ من الإنفجار العظيم قبل حوالي ثلاثة وثمانية من عشر مليار سنة. فكان الكون في البداية عبارة عن نقطة كثيفة جدا وبعدها إنفجرت، وبدأ الكون في التوسع، ولكن في ناس يؤمنون بمفاهيم دينية، تحدث عن خلق الكون بأمر من الله، كل واحد عنده تفسيره الخاص حسب معرفته ومعتقداته.